रेजमेखन् लिखोतेने, पतमते निजोर् नाम्, देउतक् नाम्, निजोर् सोमो पोरिसोइ, देत बात् थिकोन, इत्ते दि <hesitation> लगोते तेओ हिकगत अहोत, होबि, <hesitation> तेओ <hesitation> लकुर् पुर। हिकगहन् कोरि ले, केतिअहेक् कोरि ले, तेओ हिकगत अहोतार् तेओ किमन् हतन् खनम् बलप् कोरि ले, कि ग्रेत्पप्तहोल्, अरो कोन् बर्खत् तेओ हे परिखत् ओर् तिनेहोल्, तरेक् हेउ <hesitation> उपस्थपन् कोरतो अतिकोइ पोइजोन्। जर् फलत्, होदय् रेजमेखन् ब बिओदतखन्, होहोस् अरो अति हरोल् हुअ अतिकोइ पोइजोन्, जते हेइ <hesitation> जुन्जन् बिओक्ते हेइ बिओदतखन् परिदोक्खन् कोरे जते हेइ होहोजे बोजिबो पुर कोइ, अरो जते हेइ अतिक् कम् होमो बितोत् निजोर् हेतोइ थोकिनि सबो पुर कोइ ब बोजिबो पुर कोइ, ब कम् होमो बितोत् हेइकिनि बोजिबो पुर कोइ, बोजिबो परे हेइकिनि तक् उपस्थपन् कोरतो नेतन्तोइ पोइजोन्।